Ebiro ebyokumalirrayo omwezi eki nyenda kukora kiro kya sabiiti kugenda ha kereziya kusabaho nkagaruka omuka, nkacumba tukarya, nkasemererwa n'aba- n'abantu bange abu nkwikara nabo.